كان ياما كان في قديم الزمان كان في شبح بيخاف من الضلمة. العجيب والغريب ان كل الاشباح مش بتطلع غير في الضلمة لكن الأغرب والاشد انك تلاقي شبح بيخاف من الضلمة. الشبح دا كان كل ما النور يقطع ايخاف ويترعب ويقعد يبكاي، تيجي كل الاشباح تقوله انت خايف من ايه يا شبحيقولهم انا خايف من الضلمة. فقالوله اذن انت مش شبح! فقالهم انا فعلا مش شبح وانا عامل نفسي عشان منخافش منكم. وانا انسان وعامل نفسي شبح عشان متخوفونيش ارجوكم رجعولي الكهربا تاناي.